Koraŋ puu nyéei mu mɛni kpɛtɛɛ káa Ɣâla nyee-ŋa a maa ŋuŋ. Gɛ́ ni mɛni kpɛtɛɛ ŋa wɛ́li ŋa gɛ̀ goraŋ puu yêei mu nyaa ɓa maa ŋuŋ ŋa Ɣâla fɛli ŋa fúlu-laai su é kôya, kɔlɔi pono kɔɔ ńyêei a gɛɛ nyii ŋa pɔri maa a gɛɛ ŋa mɛni lɛ́lɛɛ kɛ́ koraŋ puu é lɛ́ɛ pâi. Ńyaŋ góraŋ buu ŋí é lɛ́ɛ pâi ŋa ḿɛni kpɛtɛɛ ŋai da ni ŋa ɓa nyɛɛ berei nɔ́ ŋa mó la maa ŋuŋ Ɣâla ŋɔ wala wala laai su, kɔlɔi pono kɔɔ ńyêei kwa ŋa káa-yɔɔ-ŋai a̍ gɛɛ nyii kú ŋa nɛ̃ɛ kulaa da ɓa a gɛɛ ŋa sii sɛŋ si; ŋa sii sɛŋ zi ŋa kɔlɔŋ a pâi kɛ̂i naa wɔ́lɔ-wɔlɔ da wɔlɔ-wɔlɔ. Fɛ̂ɛ nɔ́ Ɣâla wɔ̂ wála wala laai é zu kala kɛɛ nuu-kpune lônii fá pɔri zu kala. Gɛ́ ni kóraŋ puu nyéei mu ŋa wɛ́li ŋa ŋá nîa-pɛlɛɛ-ŋai tɛ́ɛ kɔlɔi pɛrɛ mu da ni ŋai dí kɔɔ kwii-taa a kɛ̀ Ɣâla a fâa ma kpɛ́ni fêi la Ɣâla ɓé a maa ŋuŋ kukɛ ɣeniɛi su. ɓa kɛ pâi mɛni kelee da kpɛ́tɛ, Ífe kpɛtɛ nɔ́ ɓîɛ ŋa pâi gɛ̂i. A kɛ́ ífe Ɣâla láa tóli ní a maa ŋuŋ gɛ ni mɛnii kpɛtɛɛ káa nɔ́ kpɛ́ni-kpɛni. Kpɛ́ni fêi núu támaa káa naa dí mɛni kpɛtɛɛ da gɛ̂i dífa kɛ̀ dia Ɣâla- Ɣâla a fàa maa da gɛ̀ nɔ́ díkpɔɔi yêei ma. Nyaŋ kɛ-ɣeniɛi ɓa gaa tí ɓa kɛ́ mɛni kpɛtɛɛ kɛ̂i yɛ̂ góraŋ ŋí pâi ŋa pâi nyíŋi kɛ́i Ɣâla a fàa maa. Kɛ́lɛ a kɛ̀ Ɣâla fé fáa tí ma ɓa pɔri gɛɛ lè í gɛ̀. Ǹya ɓé ŋa mó nyã koraŋ puu yêei mu ŋa Ɣâla fɛlí a gɛɛ ŋa sii sɛŋ si, ŋa pɛrɛ tɔɔ ŋa nîa-pɛlɛɛ mɛni ma dí lí kɔlɔi pɔrɔŋ mu dîa máŋ dí mɛni kɛ̀ díkpɔɔi yée ma kɛ́ɛ a kɛ̀ ŋa kula zu naa pôlu ma da pai pâi dí gàa kpaa máŋ dí ŋgɛ mɛni káa díyɛɛ kúnâŋ gɛ mɛni lɛ́lɛɛ kɛ. Berei nɔ́ ɓé kúnua pɔlɔ-ŋai da ní ŋai dímɛni kpɛtɛɛ kɛ̀ la. Ífa íkili-ŋa sia nɔ́ ɓîɛ kóraŋ puu ŋí yêei mu gɛ ni tãi támaa ŋa pâi saa kpaa máŋ ŋa pâi- nyíŋi a pâi kɛ̂i a ńyãa ɓa ma kili-ŋa sìɣe ífe Ɣâla lîi su kɔlɔŋ. Kɛ́lɛ Ɣâla ɓa maa ŋuŋ e ǹá maa tɛ́ é vɛ̀li a gɛɛ e nyee see ífɛli-wóo mu. Kpɛ́ni fêi la núu támaa da kono-tee kɛ̀ ŋaa-see fá kɛ̀. A kɛ́ léŋ ŋ̀aa-see e kɛ a kɛ̀ nyaŋ ífe Ɣâla láa tóli-ní a maa ŋuŋ. Kufa pɔri ma a gɛɛ kumɛni da kélee kɛ kúkpɔɔi nyêei ma Ɣâla ŋ̀ɛi pôlu. Tɛ̃ɛ kpîŋ mai kufa pɔri gɛ̂i. ɓa pâi kɛ̂i ɓîɛ ŋa tina ŋá pɛrɛ tɔɔ tina fá seri Ɣâla a ífulu-laa sîɣe. Nyaŋ núu támaa da yɔŋkaa tée nyiti mɛni ma. Zɛŋ ɓé ɓa kɛ̀ ḿɛnii kelee da kpɛtɛɛ la Ɣâla é kɛ́ a maa ŋuŋ í vɛli kpelii kɔlɔi pono kɔɔ íyee, kpelii fúlu-laa su kôyaa kɔɔ íyee. Nyaŋ wóo ŋa tí kelee kélee káa ŋâla-kɔlɔi su kɛlɛ ɓa pɔri nɔ́ see ítɔɔ ɓîa tɔnɔ ɓîɛ ŋa pâi gɛ̂i ŋí a íkpɔɔi wála-wala laai nyii Ɣâla fé fâa ní ma. Ḿɛnii kélee Ɣâla káa a maa ŋuŋ kpɛ́ni fêi la Ɣâla ɓé kukpɛtɛ e kú tɛ́ɛ. M̀ɛnii kpɛtɛ-ŋai kélee kwa gɛ̀i Ɣâla ɓé kwa kulaa ǹyêei. Núu támaa da mɛni kpɛtɛɛ kɛ̀ díyɛ̂ dí káa pâi tina dí tíi kpaya-kpaya da ní ŋai kɛ̂i kɛ́lɛ nyaŋ dífa Ɣâla láa tóli naa tãi a seri dífa maa tii tí kɛ. Gɛ ni kwa gaa a gɛɛ núu támaa ɣéle da lí gwii-kole lɔ́ii su vóloi a seri la a gɛɛ dí pa díkpɔɔi lɔii su nya ɓa nuu-tɛi lɔii su dí dí kɛ mɛni kɛ̂i m̀ɛni kpɛtɛɛ da gɛ naa tãi támaa da pa Ɣâla a dísee zu, dí mɛni kpɛtɛɛ tí fá ŋɔnɔ suŋ soŋ gɛ ni kwa gɔlɔŋ a gɛɛ mɛni kpɛtɛɛ kélee káa Ɣâla yée-ŋa. Kpɛ́ni fêi la kú gɔlɔŋ kûɛ Ɣâla a fâa maa a kɛ̀, Ɣâla a kɛ̀ vè fâa ní ma ve pâi kɛ̂i. Gɛ ni le ɓé naa nyii ku fá <hesitation> pɔri ma a gɛɛ ku gɛ̂i kpaa máŋ ku mó kukîe-ni dîa fɛ̂ɛ kú lia-woo tɛɛ. Kpa núu támaa káa a lée nua ŋí su sɛŋ ŋwɛ̂li a ŋ̀eniɛi ŋí siɣei da ni ŋai díkaa soŋ sɛŋ sonii a gɛɛ dí tɔ́ɔ dí tãi e lɛ́ɛ pâi séri nyaŋ dɔɔ láa tí a kɛ̀ Ɣâla fé fâa ni mai da saa, kpɛ́ni fêi la berei da dí ɣeniɛ see la. Da ní ŋai da- da gɛ a gɛɛ nyii dí gɛ́ a maa féla. Nyaŋ a kɛ̀ da gɛ a maa féla, mɛnii pâi kɛ̂i ɓé nya ɓa Ɣâla a pá kɛ̂i nyɛɛ dîa yooo pere fé zu. Mɛnii nyii kelee ɓa gbɛtɛ maa ŋuŋ ɓa Ɣâla. Í Ɣâla fɛli ífulu-laa mɛni ma, í Ɣâla fɛli kɔlɛ pono kɔɔ íyee fúlu-laa su kóyaa gáa ŋâla-kɔlɔi su, nuui da ní ŋai dí mó- dí mó Ɣâla mai dí Ɣâla m̀are kɛ́ díyɛɛ Ɣâla mai, Ɣâla, ŋa ímare kɛ̂i kpɔ́ mi kpaa máŋ ŋa íkpela féi ímɛni da kɛ́ mi, fó wɛ́li a sɛŋ da kpɛni kélee fɛ̂ɛ nɔ́ fúlu-laa su kôya kpɛ́ni fêi la fulu-laa su kóyaa a kɛ̀ íyee-ŋa zɛŋ nyii kélee ɓa ŋwɛ̀li í gɛ́i ɓa pâi gɛ̂i. Ɣâla a fàa ma. Ɣâla a pá kpɔnɔ fáa ma a gɛɛ ɓa pâi gɛ̂i ɓa pâi gɛ̂i. À nɛ̃ɛ ma dí kɔ́ ípɔɔ naa a berei sii kèlee. Kpɛ́ni fêi la ku gɔ́lɔŋ a gɛɛ ŋeniɛi ŋí kwa zu fé kpɛni e kùla kɔɔ-pîlanii vé kpɛ́ni kwa kɔ́ kukîe-ni pɔ́ kumɛni lɛ́lɛɛ kɛ́ɛ su mɛni ta-kpɛni ta-kpɛni kɛ́ɛ su kuwɔ̂i kúmaraŋ ŋai dífe ɓûu ɓo a gɛɛ nɔ́ díkɛ saa nɔ a dòo mu ɓela. ɓa ya káa a doo mu nuu ɣɛlɛ maa a pai pâi núu támaa da dí máŋ doo mu láa mai dí sɛŋ da kɛ́ nyii maa fé nɛ̃ɛ ní dí gɛ dí saa a maa féla. Kɛ́lɛ a kɛ̀ Ɣâla káa íbɛla mai. ɓa kɛ́ Ɣâla fɛli a tãi kelee a gɛɛ mɛni ɓa ŋwɛli e gɛ̂i, Ɣâla a yée-see mu a kɛ́ a ya a nɛ́lɛɛ. Nyaŋ é máŋ kɛ́ ti núu da va tɔɔ ya tɔnɔ tɔnɔ. Kpɛ́ni fêi la mɛnii kélee ɓa tɛɛ zui a kɛ̀ núu da a tɔɔ ya zu íkili kɛ́ í Ɣâla mai. Ɣâla, Ɣâla a wa fàa mɛni kèlee da ma và kɛ̀. Mɛnii ma a pɔri kɛ́ leŋ ɓîɛ kóraŋ puu yêei mu ŋa pɔri ma a gɛɛ ŋa mɛni ŋí kɛ nyii Ɣâla kɔ́lɔŋ fé zu kpaa máŋ ífe mó tí Ɣâla mai, kpaa máŋ ífe fɛli ni ɓîɛ ńâŋ Ɣâla ma, ńâŋ Ɣâla ŋa ífɛli a gɛɛ koraŋ puu yée-mu ŋa pɔri ma a gɛɛ ŋa káa a tɔɔ nuu kpaa máŋ lɔ́ii kɔɔ ńyêei, kpaa máŋ sii sɛŋ dí kɔɔ ńyêei ŋa nîa-pɛlɛɛ-ŋai dítii lɛ́lɛ sɔlɔ ɓo, dí kpɛɛ kɔlɔ mai nyii ŋai kélee gáa a Ɣâla wɔ̂ láa ma tɛ́ da wɔ̂i fɛliɛɛ. ɓa Ɣâla fɛli mɛni ŋai kélee ma, Ɣâla a ǹyee see mu í kɛ-ɣeniɛ a kɛ̀ a nɛ́lɛɛ. Berei ɓé gɛɛ la nûai ɓa díkaa ɓa nûa káa dí- da ni ŋa kwii pɛrɛ-ŋai díkaa dí ǹyêei, da ni ŋai díkaa ŋaŋ sɔ pɔlɔ kwa kɛ́ moi kuɛ ɓa gaa Ɣâla é wa nûai ŋí ni dífulu-laa su kôya díkaa ni ɣɛniɛi dí sii sɛŋ ŋai díwɔlɔ zi díkaa ni ŋa nɛ̃ɛ kúla gɛ ni lé mɛni ma. ɓa gaa da kɛ́ díyɛ̂ núu tɔɔ ŋa díkaa sáa a maa féla sɛŋ ŋwɛli ífe íkpɔɔi mɛni síɣei Ɣâla wɔi su. Kpɛ́ni fêi la zɛŋ da kɛ̀ mai sɛŋ ŋwɛ́lii ɓa dóo ílîi su a ŋ̀anaa ɓa lɛ́ɛ zu. Kɛ́ɛ ílîi kpele Ɣâla wɔi tãi í séri kɛɛ kɛ́ fɛli e tɛɛ a koraŋ su kóyaa zɛŋ nyii káa a ípɔɔ Ɣâla a pâi dɛɛ ípɔ. ɓa kɛ́ mɛni kpɛtɛ kélee da kɛ̂i, kɛ Ɣâla mai ńâŋ Ɣâla fáa ma ŋa mɛnii ŋí kɛ̀ kpaa máŋ kɔlɛ pono da fúlu-laa su kôya tɛɛ mɓɔ̀ nyii ŋa kpɛtɛ lîi su a gɛɛ ŋa pɛrɛ tɔo kpaa máŋ ŋa sii sɛŋ zi nyii ŋa pɔri ŋa nɛ̃ɛ kula kwa ŋa gikomo-ŋa. Nyaŋ m̀ɛnii ŋa kélee a káa a lɛ́lɛɛ Ɣâla mɛni mai. Kufe gɛ nɔ kúkpɔɔi nyêei ma kuwɔ̂i ńâŋ Ɣâla <hesitation> ŋa ŋwɛ́li ŋa gɛ ŋí kpaa máŋ í- í gɛ a mɛni maa fela. Ɣâla a pâi mói ya nyɛɛ ya fɛ̂ɛ ímaa kpɛŋ kɛ. Kɛlɛ sɛŋ wɛli a gɛ̀ ku ta ní ŋai ku maa- kú sɛŋ maa lîi tee. Kú seŋ maa lîi téɛɛ ɓa, ɓa ímaraŋ nuu kaa gɛ mɛni da gɛ́ ífe berei kɔlɔŋ gbɛ̀tɛ la kpaa máŋ é gɛ la gɛ́ zɛŋ tí sɔlɔ ɓo. ɓîɛ ɓa wɛli íkɛ yɛ̂ nyaa íkɛ Ɣâla fé fàa tí maa ífe pâi gɛ̂i. Núu ta ní ŋai díkaa dí pɛrɛ kpaya kpaya ŋai tɔɔ ɓa wɛli í da tɔ̂ɔ bɔlu fé yɛ̂. Kɛ́ɛ ɓa wɛli a gɛɛ í gɛ a pere sii da nyii í sɛŋ tí kɛ̀ a maa féla nyaŋ ɓîa káa ŋí ɓa naa kɛ́ lɔ̀ɔi sale ta kpɛ́ni ma a gɛɛ í zɛŋ tí sɔlɔ ɓo nyaŋ pere fe pâi kɛ̂i naa Ɣâla và fàa ma. ɓa lɛ́ɛ nɔ́ zu tãi támaa íŋuŋ la ípili, íkparaŋ zu. Mɛnii ma koraŋ puu yêei mu ŋa kɛ́ ŋa ŋwɛli ŋa pɛrɛ tɔɔ Ɣâla ɓa maa ŋuŋ ŋa ŋa ŋwɛli ŋa sii sɛŋ zi Ɣâla ɓa maa ŋuŋ. Kpɛ́ni fêi la zi zɛŋ kwa zi tí kwa zi a gɛɛ kú ŋa nɛ̃ɛ kula ku lɛ́ɛ pâi sâai. Kúfa zi nɔ a gɛɛ nɔ ku zi ku nɛ́ɛ ǹɔɔ zu kɛlɛ ɓa pâi zi zɛŋ tí mɛi kâai é lɛ́ɛ la zu zi zɛŋ tí e tɔɔ zu a naa kɛ́ ɓâa gɛ ni ílîi kolo a kɛ́ laa ɓîɛ oooo ŋa pâi naa ŋa sii sɛŋ ŋa nɛ̃ɛ kula. Kɛ́ɛ ɓa pâi kɛ̂i ɓîɛ ŋa sii sɛŋ zi nɔ tina è ɓá or tuɛ-tina è ɓá. A pɔri kɛ̂i leŋ nyaŋ gáa a Ɣâla wɔ̂ wala wala laai berei zi zɛŋ tí ɓa zi la ífe pâi ɓâi kula a berei sii kɛɛ tí, berei a pâi gbɔlɛɛ la ífe pâi berei kɔlɔni a gbɔlɛɛ la fɛ̂ɛ nɔ́ í Ɣâla fɛli tãi kélee íkɛ mai fála, íkɛ ma fála fulu-laa kɔɔ íyee, kɔlɛ pono kɔɔ íyee e lɛ́ɛ la zu zi zɛŋ tí ɓà tãi e séri Ɣâla é nɛ́ ya ǹyɛɛ ya zi zɛŋ ŋí a ŋaŋ ɓáa. Íɓàa káa nya ɓé a gɛ́ a gɛɛ ílîi láa a gɛɛ aaa zi sɛŋ zi kpaa máŋ ŋai pɛrɛ kɔɔ-pîlanii tãi kɛɛ ŋí a gɛɛ nyii ŋa pɔri ma a gɛɛ ŋa nyîi mu. Núu támaa káa naa da dí pɛrɛi dífa nyîi- dífe ta nyîi tí mu kpaa máŋ dífa nyîi mu saa e dísíɣe. Kɛɛ lè ɓé kwa pɔri gɛ̀i a gɛɛ nyii kú Ɣâla lîi laa kumɛni kpɛtɛɛ su nyii kôraŋ puu yêei mu kuwɔ̂ kwa pɔri ma a gɛɛ ku mɛni lɛ́lɛ sɔlɔ ɓo zu fɛ̂ɛ ku Ɣâla laa ma tɛ̂. Láa ma tɛ̂ é kɛ́ a Ɣâla pɔ́ɔ mɛnii ŋai kélee ma nyii kwa tɛɛ zu. Mɛni ma kwa kɛ́ mɛni kélee da kɛ̂i fɛ̂ɛ kú Ɣâla laa ma tɛ̂ zu, ku Ɣâla m̀are kɛ́ zu a maa ŋuŋ kaa seɣe.